الكمبيوتر يتكون من عدة مكونات رئيسية مثل المعالج و CPU. وهو دماغ الكمبيوتر، يتعامل مع كل العمليات. والذاكرة العشوائية، تخزن البيانات، والبرامج اللي تشتغل في الوقت الحالي. القرص الصلب <hesitation> يخزن كل الملفات والبرامج بشكل دائم. بطاقة الرسومات مسؤولة عن معالجة الصور والڤيديوهات. والشاشة تعرض كل شي، اللي تسويها على الكمبيوتر. هذه الأشياء الأساسية، اللي تخلي الكمبيوتر يعمل.